كيعجيني بزاف العصير ديال الفريز و البنان و الليمون كنخدو الليمون كتعصروه تناخدو الفريز كنقيوه مزيان و تنقطعوه مربعات كناخدو البنان كنقطعوه على شكل دوائر كنضيفو شوية العسل الحر وكنطحنو كلشي فمولينيكس و هكا كيكون عصير منعش و رائع و مفيد بنفس الوقت